Lambaawa jeweɗiɗi e siftoroyam e balɗe ko woni nder satire, ngam mi huwa e balɗe jowi, so in naati ñyalde asawe e ladi mi fofta. To bo altine warti mi so'oto kuugal. Ngam ɗum woni ko mi siftoroyta e balɗe jeweɗiɗi e nder satire.